Naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ ljoꞌ na ja neiⁿncooꞌ ntyjii na nncꞌoom naquiiꞌ wꞌaa yuu na macꞌaⁿya joꞌ cwii catsueꞌ nchii chmeiiⁿ, chmeiiⁿ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na ticueeꞌ jeeⁿ neiⁿncooꞌ ntyjiiya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ee chmeiiⁿ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na maquiitiyoꞌ nnda̱a̱ nntseicatyꞌueyoꞌ cwii tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jndye na quiojndiiwaa na machꞌeeyoꞌ quia na teijaaⁿ ndoꞌ catsueꞌ jeꞌ matseixmaaⁿ cwii quiooꞌ na jeeⁿ ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ, cwii quiooꞌ na jeeⁿ ꞌnaaⁿꞌ nntseineiiⁿꞌñe ꞌu, cwii quioo na mꞌaⁿcꞌeeñe na wjaañꞌeⁿ ñequiondyuꞌ ꞌu ndoꞌ matseixmaaⁿ mati cwii quiooꞌ na machꞌee cwenta na mawꞌaa, matseixmaaⁿ cwii quiooꞌ na nnꞌaⁿ cwilacajndyuna cwii quiooꞌ na yati ñꞌoom ñequio tsꞌaⁿ joꞌ naquiiꞌntaaⁿ we quiooꞌmꞌaⁿ chmeiiⁿ ñequio catsueꞌ neiⁿcooꞌti ntyjii na nncꞌoom cwii catsueꞌ naquiiꞌ wꞌaa yuu na ja macꞌa̱ⁿya.